Salama ranandria, azafady, manao akory soa ny fanamboarana an'ity, <hesitation> ity <hesitation> tuyaun'ny rano ity fa nenakahy ato moa ka somary simba zay ka tiako amboarina izy, manakory soa hoe ahoana no fomba <hesitation> hiresahatsika, ahoana ny fomba hanamboarantsika azy ka- ka <hesitation> ilaiko anareo mba ho tonga hanamboatra azy ty.